السؤال هذا عميق لأنه بعض الناس يؤمنون أن القدر مكتوب، لكن فيه ناس ثانيين يشوفون إنهم يقدرون يؤثرون على مصائرهم <hesitation> من خلال اختياراتهم وأفعالهم، يعني في أشياء ممكن تكون مقدرة، بس كيف نتعامل معاها؟